Zaho zen̈y amin'ny alin̈y mandry, tsôta lera eo zen̈y fandriako amin'ny ankapobeany edy e, misy lera latsakan'izay misy lera mandilatran'izay fa eo ho eo. Avy iô ny ten̈a ny hitako tsara ndraiky tiako zain̈y lera handriako valo lera zen̈y tiako ten̈a ny mandry, io zen̈y ten̈a hitako pare.